Karazana lasia ndreka, misy mandeha couragna de misy atao aminà tana de izy io misy vy marangidrangitra karaha zigzag iny aminanjy an, de <hesitation> akotrokotroka amle rah tianao tapahina izy de <hesitation> fa elaela vao matapaka raha, fa amle courant anao an mizozozoka fogna izy avekeo de matapaka raha.